Chini hayung o kwbangma chamung tongo amo rok ni bisingo ang sai manya kwbangma chamung tongo. Phiaba amtwui hai chamung rok ang swlamui bo naina muchungo. A chamung rok wngkha croquembouche peking duck mole poblano tei wagashi. Croquembouche khe france ni chamung tei cream tei caramel rok bai swlamjago. Peking duck khe china ni chamung tei obono swlamna bagwui kwbangma manwui nagno. Mole poblano khe mexico ni chamung tei abono swlamna bagwui moso badam mosola tei aataa bai moida nango. Wagashi khe japan ni chamung tei obo swlamna bagwui mochi bean paste tei tebo kwbangma manwui nango.